المكان اللي توقعته ومشيتله هو باريس، فيها تاريخ وفيها راحة وفيها كل حاجة جميلة وكل حاجة متطورة، كمان زورت برج إيفل وكان كيف ما توقعته بالضبط يعني برج وحاجات كتير زورتها كانت متل ما هي موجودة يعني.